Ñ'amiko manokany aloha tsy mifañova ñy ronono, ndra ñy ronono bakaminy ñy biby, handraky moa ñy ronono tsy bakaminy ñy biby :ñy ronono raiky avao, tsy mañova ino zao, lafa teña ro mijabo aze lafa ronono avao ñ'añarane la ronono, tsy raha mampiova ino ñy tsy maha rononom-biby azy.